तोमि कोनो बद क्सोर् थय्त् कोइ ब ओर्तम् थय्त् ओ क्सोद् कोइ तुमि अजन् तुमर् पिअ बन्धोलो कोद् तुमि जि कोनो कोथगतर जोगेति तुमि एदोक थय्त् बोहि होतिक् थय्त् बोहि तुमि हेइ खय्त् दो। किबद खय्त् तले तुमि तुमर् मोनोभप् किनि तुमि बन्धोलो कोद् पकक् कोइ बपर। जयि जोगेति तुमर् होक् रुखर् कोथगकोलो किनि फीलिन्ग्स् ब मनोर् भप् तुमि <hesitation> हेइ बन्धोजोन कोद् अबोगद कोइ बपर। जितुनि कि तुमर् हेइ थय्त् ओ खोर् अरोति कोइ पैजन अरो भल् लोगरो हि मोद् तोखिनि जते। तुमर् भल् लोगरो हि कोस् तोखिनि जमे तुमर् मनोर् जिख्नि दो खोक् असे भप् एकिनि तुमि जते। हेइ बन्धोजोन कोइ तुमि एकिनि मनोर् पर अतोर् भि बपर एकिनि तुमि सेस्त करि बोलदे जते। तल कोदे हेइ खय्तोर्, खय्तोर् होअत् लोइ। अर् जते तुमर् जिख्नि पबोल क एकिनि तुमि पबोल पर जते। हेइ खय्तोर् होअत् लोइ जते तुमि हेइ जिख्नि दो खोक् एकिनि भप् जिते अतोरि जते। हेइ भपे तुमि सेस्त करतो ओतिकोएन् बनि तन्ते पैजन। अरो हेइ तुमि ब बन्धोज्, हेइ हेइ बन्धोज् ब बिपदर् बन्धोज् होमो तुमि कुम कोलगे ब पैजन।